Amboa io zany aminay agny defa amboa gn'agnarany sy raha da hitady karazany akoa gn'aia koa fa hoan'olo miteza an'azy io mahita gne karazany: misy gne chien de salon, coton de Tuléar, misy gne Chihuahua, misy gne berger allemand, misy an'io <hesitation> ino moa izy igny ame film daltonien ino igny a sy tadidiko agny sanaky fa karazany aby zay.